विदेश म कार किराए पर ये तरीका सी लया: ऑनलाइन साइट्स या ऐप्स से बुकिंग करा। वैध ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड आपड़ी दगड़ी रखा। रेंटल कंपनी की नीतियां और शर्तें पढा। कार लेने से पहले वे चेक कर लया। ताकि सफर मंजी या यात्रा कन मंजी कोई दिक्कत नह हो।